जुस एबी कुत्ते होन तो सु आपस मुँज बोलाओन होन। तो तब कुत्ते नाक मिलाई कर बात कोरोना आपस मुँज। जब उत ते आपस मुँज बोलाओन तब खियानी कुंगी कुंगी आवाज ना गडों। जब कुत्ते आपस मुँज बोलाओन भी ओ तब से आपणी फुँचुन रो हिलन्दे लगी।